די וועג וויאזוי צו מאכן טשאקאלאדע איז קודם דארף מען האבן די קאקאע פלאנצונג. <hesitation> מ'נעמט יענס און מ'נעמט ארויס פון אינעווייניג די ק- די כ- אדער די שאלאכטס נוצט מען, און מ'צומאלט עס, מ'קאכט עס אויף און מ'לייגט צו צוקער און אפאר אנדערע זאכן וואס מ'לייגט צו. איין מאל מ'לייגט אלעס צו קען מען עס פארעמען אין וועלכע וועג מ'וויל און מ'קען צילייגן אנדערע מינע טעמען און שוין.